لما الطفل لقي الباب الغريب الي في الاوضه-هو خاف في الاول ان هو يخش يستكشفو-بس-لغايه لما قرر ان هو يخش-جمع حاجاتو في شنتطو-وعمل كل احتطياطاتو قبل ما يخش الباب-دا-ولما دخل لقي حاجه غريبه حدا اول مره يشوفها واول مره تحصل معاه